<hesitation> Me loran hataariha kama, me loran hataariha desa e beddanyami, daga beddanyami me ketchel. <hesitation> Da kuskure di me adi runga, desa e me mawanan pa, me bada tanu.